Leydi Argentina wodi nyamunda fere-fere Amma ko un ɓuri annduki kanjum woni burodi e guraasa ko wiyeete bugga. Fuf e Fombina Latin Amirk Wala to ɓuri nyamki burodi ba Argentina.